ما المشروع الذي تعمل عليه حاليًا؟ لماذا تشعر بالتحمس حياله؟ حاليًا أعمل على مشروع يخص التعلم وتطوير المهارات، أهدف من خلاله أساعد الناس في تعلم أمور جديدة بحس بالحماس لأنه يخليني أشارك معرفتي وأساعد غيري يطورون من نفسهم كل يوم أتعلم شي جديد وأشوف كيف الناس تستفيد، هالشي يعطيني دافع للاستمرار